زه پاستا او پیزا په خپله جوړوم. پاستا ته کلک اوړه جوړوم او بیایې هواروم. د پاستا لپاره یې ښه نري هواروم او بیا یې په مطلوبه کچه پرې کوم. خو د پیزا لپاره اوړه لږ څه نرم خیشتوم او ډېر یې نه هواروم. بیا ورباندې د رومي رقیق رُب، چې هغه هم خپله جوړوم، لګوم او بیا نور توکي، لکه پیاز، د چرګ غوښه، تازه ګشنیج او پنیر پرې هواروم او په داش کې ننباسم.